Oporoapï va pe jaeta seapi kurai kua rami, kurai se aipota sea reyapo jaema jukuraita nde sea reyajia se, aipota se seabuku yaema jaema reñapi kavita se sea segui porque eh vuajaete ye ma seavuku jaeramo aipota reñapi segui sea